والله أحب أزور إيطاليا خاصة مدينة روما، ليش؟ لأنها مدينة تاريخ وثقافة وكل زاوية فيها تحكي قصة. أحب أشوف المعالم المشهورة، وكمان المطبخ الإيطالي شي ثاني. أبي أتعلم كيف عمل البيتزا والمعكرون الأصلية، وروما تجمع بين الت- الجمال التاريخي والحديث، وأتمنى أعيش تجربة بشوارعها واستكشف كل شي فيها.